Seese seese e hakkiilo ngattaa koo ɗume naatin ñamndu feere, fuɗɗu ñaamuki ñamndu. Naamu seese seese har ngayla ñamndu zaaki e ñamndu bonndu, bana ɓiɓɓe leɗɗe haako e laawol ñamndu bonndu wonta ɗum.